يا صديجتي الغالية والحبيبة، حاولي إنه تحطين منبه بعيد عن السرير عشان تضطرين إنك تجومي، وكمان جبل النوم حاولي إن تخففين من إستخدام الموبايل أو الكمبيوتر أو أي جهاز إلكتروني آخر، وأذكري دائمًا وذكري نفسك إنه عندك كثير خطط حلوة تنتظرك في الصباح.